Mappekko carana leipabbiring jukuwe baraq mettai makanjaq yako engka kulkastaq tapattamai bawanni ero jukuwe lao ko kulkas e teppaq teddeq i narekko deqgaga kulkastaq tanasuni ero jukuwe atau tepari kantong-kantongngi nappa tapateddengngi anginna nappa tapabbiringngi okko ruwangangnge